بتذكر أنه أول ذكرى بتكون بصير عندما بدأت المشي، بصير هذي الذكرى تكون مهمة بشكل واجد كبير، لان تعلم المشي لاول مرة بظن إنها شيء بيكون مميز ولطيف ويتذكره كل أفراد العيلة، لان الطفل يخطو أول خطواته هاد شيء واجد حلو.